ബുദ്തലോ നിലുബോസി, ബുത്തലോ മുന്ഛി, ജേത്തോ രുദുതോ, ഉധികേ പനി മനുക് ഛല കസ്തേമ്। ഇപനി മനുക് ഓസമ്, തേലിക് കഗ, ഛേസേന്ദുകോ വശിന്ഗ് മഛിനേ ഉന്ദി। വശിന്ഗ് മഛിനേ ഉന്ദി അമിതി। ഇദി ഒന്ന് തോമതിച് ബുത്തലോ ഉധികേ ഏന്ത്രമ്। ഇദി നിലു, മരിഓ സബ്ബു തോ ബുത്തലോ പേ തനേ ഉധികേ ശുബ്രമ് ഛേശ്ഥുന്ദി। മനമ് ഛയശ്ഥുന്ദി, ബുത്തലോ ലോപല വേശി ബുത്തോന് നുക്കദമേ। വശിന്ഗ് മഛിനേ ഇല പനി ഛേശ്ഥുന്ദി। ഭുത്തലോ ലോപല മുന്ഛലി, നിലു മരിഓ ദേതേര്ഗേന്ത് പുഹിയലി। ഭുത്തോന് നുക്തിതേ, മഛിനേ ഇലോപല ബുത്തലോ ഗുന്തേരന ന്ഗ തിരുകുഥോ ഉധികു ഥ ഹൈ। ഛ്രിമ്മുല്, ദുമ്മ പുഹുഥി ക പൂത ഹൈ। അന്തേ, ബുത്തലോ ശുബ്രമ് ശിദ്ധമ്। വശിന്ഗ് മഛിനേ ഉമല്ലഹ 吗 ഏലു। ജേത്തോ പനിതകുഅ। പോദി ഗ അവദമ് കുദ തേലിഖ। ഭുത്തലോ ബാഗ ശുബ്രമ് ഉഥ ഹൈ। സമയ മരിഓസ് രമ ഥക്ഗു ഥുന്ദി। വശിന്ഗ് മഛിനേ ഉന്ക ബുത്തലോ ഉധികേ മഗിച് ബോക്സ് ഹത്സ്। മനമ് കസ്തവദ കുന്ധ തേലിഖ ബുത്തലോ ഉധികു ഥ ഹി। മേഅന്।